Zugɔ di se'ere n boi, dɛna kurego ti de zuo la ana ŋwana pɔkinɛ pɔkinɛ. Ba ta'am ni dikɛ dɔɔ figelɛ e ti di wɔgɛ, ba me ta'am dikɛ kurego le malum figelɛ e ti di wɔgɛ, ti ba yi'ira e ti hammar. N yeti n pa'alɛ la ba tari zugɔ wa ita se'em, tara kpa'asi ki'isera dɔɔrɔ puan. Fu san dikɛ dɔɔ la biŋe, dikɛ kpa'a tagelɛ fum boti kpa'a la kɛ zi'an la (dɔɔ la zi'an bɔba la), fu nyaa ni zɛkɛ la hammar la, di zuo la n ani pɔkinɛ la, ŋmɛ kpa'a la zuo. Fu ŋmi'iri se'em la kpa'a la ki'iri la bala. Fu iti la bala ta bisera kpa'a la n kɛ ba'asɛ san sɛka bii e kɛ paɛ ben se'ere ti fu bɔta ti di kɛ la, ti di san paɛ bala beene ti fu nyaa baŋɛ ti fu kpa'a la nyaŋɛ kɛ fu dɔɔ la puan fum n boti se'em.